haandaa ɗum ɓusta ɗuuɗal awaaji ɗum huwata. Koo moye neɗɗo o alee o huwa sey to cemmbe, sey to cemmbe maako nde'i, mo huwa booɗɗum, mo huwa ku- mo huwa kuugal boonngal, to cemmbe maako nde'ii, sey mo acca-ngal